إني طالبة في- في الهندسة الإلكترونية، هني نحب هالأجواء نحب نمسك <hesitation> نتعلم، نحب نشوف مواقع جديدة، نحب ندير برامج، نحب <hesitation> حاجات واجد، نحب <hesitation> نعمل مواقع فيها خير، فيها افادة للناس، <hesitation> تساعدني يعني <hesitation> فرحانة بهالمجهود اللي أنا ندير فيه ومبسوطة فيه.